mɛ deria a va dakar um unbɛ in deria i bo un'zie dakar ji zeze nɛ mɛ va dakar an va ho ba ɲubona <hesitation> wa woro tian han wɛ me vɛ ma o ba a'un hamanan un yɛrɛro ba sa mu zenuɲu an no ye ta bwɛ wian a debenu danrobe de o ma bwɛ mu ɲu wa u'o zina deux mètre trois mètre a haso an ɲa vɛ a bwe e non bwɛ ma sin mɛ na mu paseke oyi mimi owe dɛ owe dɛ tui o mi'mi o ba o zenuɲu dan um pipian nɛ yan sin a'o vununa mu yan mimini o zenuɲu ɲubo na tomu na vrɛma mu wosi mɛna a me vɛ visite Dakar